Tambien ijtu je animal janu'sy poyajpapä, creo que äj nämpa't je tigre janu'sh popya, por que jete salvaj este kopäjnä kopänta'p, jiko' jete janu'sh poyajpa, onde es je tigre y leon janusy poyajpa y creo que despues de jete syeguitzäkpa kayu', je kayu jiko' ijtyaju je kayu nyäjmayajpapä' kayu de carrera, jete tambien poyajpa y este jiko' jete pyotyejyajpatä rapido, y mau lentota'mpä jenä ijtyaju este como oje tuwita'p jete masti menos poyajpa, y jenä ijtu je tortuga jete jikome' tortuga nämyajpa paso de tortugam ntzi'pa por que ijtu witpapä lento jiko' nyäjayaj chingar mij ntam ntyu'nhajpa por que mij tiyäkmi paso de tortugam nä'ijtu, yyy jenä ijtyaj muchos animales que janu'sh wijtyajpapä jejtzye lento, ta ta poyajpa mas, el unico mas nkonocetzäkpapät je tigre, leon, y kayu mas poyajpapä, y wakas tambien poyajke'ta pero masti menos, jenyanhkä.